Dawunda ɗowuchna, nu we inunda damatin udʒin mukuha muhaha nda dughalha anhuɗa ruwa yanʒu, nene damat tunka. To inunda damawata abinankam va koraɗa zunzunga haryaʒu da koraɗ zung zunga chewa hakya dada, akan uʒang ko uʒan makwa ko zugume, vulana dadamun uʒangaghiya. To inunda kana udʒinhunda mog hang mog ɗa kana, sai kaga wani maku lala dan karwa wani udʒang ndʒandʒan dan iska gol ndoch dan iska su kyapegh, su tu nu inatangna kana wiwi gol, a agha kuma ghuenunda thahatae ghuenunda ma maga bature anga sat mɓat chiwoma ku hlafhang, kamar ghwanga ku yak da mewa bagu suta baku kuyatafta. Udʒinha zuga kana tangh mawa an tewagiv na yawanchin nana tumbaɗ ɗamal na nda ndine wana kuna na kuɓus kubus, wanima ko ɗafa dun huʃin magatubu haɗ inuw ha thuma moguwa. To aka ne farara vata vana ngane aka, aka. To hahaɗ hkiya iyaye akan wannan, hahaɗ ina gwamnati akan wannan, ina iyaye, tsaghanabka ka tinar ha tuʒangagh ko makwagh. Kunzata kuʒenga laye, tugulukun laye sunka bugunda tuhin udʒangagh taduyau sumumbuka bugunda tuvogh makwagh tadiya sununka gra makwaghu sununka gra udʒangaghu ei nanana tunda haka mog tanuna to agha udʒinha kana tunda bughas bughamau va wog kori labch da zu dʒighwa ku ghabaghache, ku daskwagha nanda ha imman kushehwo. Kusukwagha ta ɗots tin damahga suche, vavura sula ku vura da jebu jebine sai daduɗa fitka da sukwagha mech, pughaska tudʒang voyana uʒange koran ghangin neche tukor gwaɗa anghanginina haka tumoga chewa nuwai tumbaɗa tu nduzanga mawa ki turogh gaki, ha kagh xhekiya udʒangaghuna. To agha udʒanga tanʒu yau sai kagani kafka ala buʒa buʒa lan boko haram gol kana lan nunu hana a kaɗen, agha ko hahfla uzanga nauna kayal bindiga agha lalahan dan agha damamadama han kuma. Ana va koraɗ rashin tarbiya daga wayen avlagha dadiya har ku nda gwamnati gwamnatima korbu chewa a’a’ aghawusa udʒangana kakɗaf makarantana agh ko loan ko nunu bashima vulunche kujeb ma uʒang na dumog thuna ndechu naɗu thatha thath luwa konuwe sai uʒanga manya, sau uʒanga mongh sai uʒanga manya kagalahunda inunda kori chewu siyasa <hesitation> mogmawa dakanana gwagunya thumye. Amawa gunyile amavala dan siyasa ma kagi korna chuwa siyasa magentamau siyasa ghuna nda kwaɓana a’a neta maganitaka, netamagayitaka zwʒaka, netamaganyitaka siyasa alkawari, maga magache chif chikat alkawari davilanku vurabchuwa vavuch sata hadun nda kaghu vurakinda tunda shide siyasa naya mogul vaya dakan ambahakaba agha udʒinamawa sai sesa sasa sai hwang hwara, kas tumakun ziɗa, num numha to agha langaka da koda lhundunda kafkusal langal darla gwamnatima kuvusas gwamnati ha gwamnati kal mati taiyau. To kagh dada tuɗanka thumung tuʒangaghu, ti ai nuwani to bama ta zanza mau kinamtak bumi, vurata gwayuke gwayuk <hesitation> huwa, ama mawa vuʒa thah, amawa vuʒa thah, amawa vuʒa thah don allah amawa vuʒa thah, don da damunga tulwa, amawa vuʒa thath mudʒinamau, gaʒa vavuʒa mawa thah na haha taʒagha dan karwanu, kwara tanda karwthni mbu dadamungu vak, shayeshayena mbud da damun kak tughugl, ndayana hatamog inana inanu, sas payaɗ tudʒangaɗa, saspakagh tudʒangagh kwara nan kwaraka, tsagha nab tsagha toh daburbaruwa tsuhura ndu ʒang agha. Aihaɗu da da korchewa vyi viyawu. Haɗuzang da uʒanga vulana dadamun ghwanga ko tala tsata jebsamdiya kam. A hahad zaka <hesitation> an aufuwa kan fahaɗ zaka ai to amma adʒavtʒa sura ruzinah. Af dʒu sura tu makwagh anap tsagha, tu gwaɗo dath anaptsagh, tsaghana bu kun thunagi vakoraɗ, gwazach ghva ghva kaghma wla tumakwagh jeb da ghva mughachi, vitashide, aneche ta amghana nu. To ga sunabuch tan inunda mog daduwo labulach da tubal tsatsogh to tatsoghan layichre, tsaghab tatsagh chn layi ma ku sangana tinashiɗ da mahgama. To ei zudbana alamungu. Givaɗa gwaɗa gwaɗa inunda lamawa dan diya dakama masalanda lama wa dam duyana na, ei daga dadamunye ta tsamamu tu nda dabar baruwa mawa. Am havaya buna had magamau tunani yuna ei haɗ luwana da daidayau haɗ uʒang da. Uʒimamawana gamsa amawa ta tsura, ama wa ta tsura, rashin tsurata iyayene, kuma alan gwamnati hahan tavul tinunda ta takamaktastu chuk neche haɗa tufluwa na tumughka. Inbahakaba, tun dadin dada mun tatsuhura mauna, waka lab mawa da ta ghra agha ghramawa susamau time mene ne mene ne gulen to sadʒavamawa tana matsalane makwa, har umabkat makwa, ɗo sunab tu zalu. Ama yanʒu makonda tumulma kaɗaf safakin pine kakɗa sunsuna tuʒanga zugun. To ne naya ina pusa bana yamawana uʒinhana kanare gamsa amawa thada.